Kartal laawol gollirte, a ƴeewan to ngonɗa, ƴeewa to njahata, ni woni ƴeewa laabi potɗi reweede haa mbaawa yettaade to njahata to.